तो अगर मेरा एक रेस्टोरेंट होता, तो मैं अपने देश के खाने को परोस सकता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती कि मैं अपने जमीन से जुड़ा काम कर रहा होता। अपने देश के खाने को विदेशी पर्यटकों को खिला सकता हूँ, और जो हमारे लोकल डिश हैं, जैसे लकड़ा चटनी और माड़ भात, उन्हें परोस सकता हूँ।